Pues gak dii gan zeteropaxtoꞌsaw apionaꞌ anaꞌa naꞌa buin keꞌ pues xekaꞌa dibuengorondonsto kan bili nonogapio lilaꞌa rambuinkeliꞌen choꞌ dii mod ni baireꞌe ptoꞌ wenneꞌ <hesitation> robuen miet yisaꞌ, ani rerebon tushirin, buew tochero, rebuw nadxmodeꞌ este techeguestoloto nakzibuenling liꞌ nawbaꞌa nexeꞌleddibani.